Èn! Unin auòngò unìé ámmò, nták unèn aliongò kè mbòn sí nie ádè ké émà díà, udià, udià, udià, udìà, udìà, udià ényóng èdíhè ákòn éyò ènè ènè édí lóngó k’ufòk so ufọk even ábó bóg, Idàhà ábèné ndidia àkà ànà kud nté ámmò áfèhén èli bòk, <hesitation> áná <hesitation> èsè èñám, èsè èbòg unén èyám, ésè ébòg unèn émum èkè yàm, ákpèdé ufók nwéd ákádé mfáná, áfò ámum àyàm, àmà mum àyàm àfò bén ákèkpè ákuk ufòk nwéd ádè, ákpèdè mkpó ánié mkpó si ikidè, àfò ànà mum unèn ádé áyám ánuk àkà ákè áfànà mfànà Idèm àfò, kpédè ánìè síkí sé étòk mfànà sè ákè niè, yàk àdé sē èbò kè umum ákè sin kè ufók mkpòkòp, áná ánuk ámum unèn ádè áyám ákè fáká Idèm àfò, ntàk unèn áfònò kẹ̀. Sè ágwò ámè ádédé.